to'a viyan baggoni kalangu ko a foofan lenguru aran ni toh bangu a waawan viya be jungo ko tefan jamgel ko kuma gel furigal bangu mei non-non kalangu mei fuu a waawan a viya be jungo a waawan a viya be laggal garaya fuu a waawan a viya be jungo a waawan a tefa kudel a dingha viko toh boona languru fuu ko kuma gulauru handigo awaawan a woona fefa be hindugo non-non adon yiima a don fuufa